Oka digidta ju <hesitation> kammun shongirin doro, marrateen terka marra uwo tereka ju kabru, marra marrata ju shawurma kir kabjiru, marrata ju <hesitation> ay talaba meselana biristoya ekan, ay hajeka jaib unin geddig, kabja nogjiru.